Al luggat al bagdir bal kallam be ha wa baf hama auwalan luggal arabiya, wa luqqulnal darije di hilal shuwa, wa lugga al ingiliziya hilan nasara di, wa lugga hil hausa wa luggat kanuri. Al luggad dol da ana bagdar bal kallam be ha haw bagdar kan annas bil kallamo kula bafhama shuqulal.